So wo kawingi wo kawing an kia woma teke kaajoko nyawa to ka woja ajoko nanga keluarga joka ino la jo liliani la jo nika jo nika hari okia jam okia ma jam sokonoke tanggal okia.